Ma ën matrimoni ideale për mi a purìa esi fe festa e mai pì finì o anche ën privà <noise>